मचिया बात तो करो आपस मुझ परसो आम जोशी बता ना सकी करी सो बे कोसो करो बात पानी मुजे जब सो कुश हो तब सो उडी पुंडी तोड़ो जस डरेओ होय़। मची तबसो चुप रो बागो सो तेगी मारनोक पोडो खाड़ी पोडो पचासी